هل يحسّن الفن من المجتمع؟ وكيف؟ أيوه، الفن يحسّن المجتمع بشكل كبير الفن يعبر عن مشاعر الناس ويعكس ثقافاتهم، ويساعد على خلق تواصل بين الأفراد من خلفيات مختلفة الفن كمان يثير التفكير ويساهم في معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية، ويحفز الناس على التغيير نحو الأفضل